Abin myes saamko ti tom tomong pung nung təmonghawu, pan tida gul mang bapi api azam təmongha, ti təm təmong iyal mang gimiyesgu maa gaa'ghasu. Mye gak'ghas pang maa təm iyal mangzin, min she iyala muri muk gyak'ghosina abin mabi kɨn iwanu. Pangnyin mi təmong iyal ah ami təmong pungnung a bilem bapi, mang bilem gyak'ghom. Koghen awu, ga nimta api azam ni mung gɨ yitina gɨtakti kiguna panna ni gaa tak'gh ghenu. Ga lei ta kigu taa saamu, yegu kigu amida wu abina yaakgwu gɨ tyaktina abilaah yaakghu dagɨ nongyeiya ayeghe pangu ta amigin titaktina ya muktina khin kigu ta saam a malasu